Лаҳистон замоне як қудрати бузург дар Аврупо буд, ки бо Литва як иттиҳоди мустаҳкам сохт. Ин иттиҳод дар муддати дароз бар қисматҳои зиёди Аврупои шақ Шарқӣ ҳукмронӣ кард. Аммо кишвар ба қисматҳои дигар тақсим шуд ва истиқлолашро аз даст дод. Мардум борҳо барои озодӣ мубориза бурданд.